No ñaaki ŋgatta e kolla sakiraaji maaji to ñaaminda heɓi, kanjum woni ɗatal wamugo, ɗatal wamugo gamol ngol nonno ngol wayi, to ngu hucciti e yawude gamol ngol.